Andɨra reta oime ipepo, jare ïpïrëri, jeje ovevereta, jare jokoropi öime ipöpe reta, kua ipepo oiporu mopetï antena rämi, jukuraivi oiporu reta ipepo, oyembo yajoi vaera oke oi yave